Намкунак обро ба заррачаҳои майда табдил медиҳад. Он гоҳ ин заррачаҳо ба ҳаво паҳн мешаванд. Ҳамин тавр, ҳаво тару намнок мешавад. Ин ба пӯст ва нафаскашӣ фоида дорад. Бештар дар фасли зимистон ё дар ҳавои хушк истифода мешавад.